Ya <hesitation> ahaizantsika hevi-diso matetiky volagnin'ny gasy amin'ny piso edy ai ndraikitraiky ôhatra hoe kôa nandraha piso mahintigny regny volagnin'ôlogno: oh, pison'ny mpamosavy e kôa piso fôtsy ô mam- mampisy sens ôlôgno ô, piso ts- piso tsara magnan-jany.